Nako menurut ngoji wo ma tugala inomo manege toma bulan simoi manege tergantung, nako ngone wo nyawa masing masing nanga kebutuhan dadi wo ma tugala manege kalu ngoji toma bulan simoi simoi manege toma tugala bira kai sinoto dika manege bira kai sinoto, nako naoko, gauku, naoko de gauku manege ange sinoto de ange jange matuga matugala turus, matuga matugala dai pasar tapi ngone mane wo ma tugala inomo toma pasar manege ma ijanga i hali dadi harus wo wo sesuai nanga kebutuhan ika, manege.